Pensende a sos generes musicales, mi piaghen totu sos generes musicales, ma dadu chi como faeddamus de sa limba sarda mi piaghet de ammentare sas paraulas de sas pius connoschidas cantones sardas. Sa prima chi mi 'enit in mente est non poto <hesitation> reposare, no poto reposare amore e coro pensende a tie so donzi momentu. No istes in tristura prenda e oro, né in dispiaghere o pensamentu. T'assicuro chi a tie solu bramo, ca t'amo forte t'amo, t'amo, t'amo. Amore meu, prenda de istimare, s'affettu meu a tie solu est dadu, si aere juttu sas alas a bolare, milli 'ortas a s'ora, aio 'oladu pro 'enner nessi pro ti saludare <hesitation> s'attera cosa, non a. Si mi essere possibile d'anghelu D'ispiritu invisibile. Ma custa non mi l'ammento, mi ammento invece, Deus ti salvet Maria. Deus ti salvet, Maria, chi ses de grassias piena, de grassias ses sa vena, ei sa currente. Su Deus onnipotente cun tegus est'istadu, pro chi t'at preservadu immaculada. Beneitta e laudada subra totus gloriosa, ses mamma, fiza e isposa de su Segnore. Beneittu su fiore, fruttu de su sinu Gesus, fiore Divinu, Segnore nostru. Pregade a fizu 'ostru pro nois peccadores, chi totu sos errores nos perdonet. Ei sas grassias nos donet, in vida e in sa morte ei sa sorte, in Paradisu. Mi ammento <hesitation> poi invece Nanneddu meu, cun sas paraulas de Peppinu Mereu, segunda meidade de s’ottighentos. Nanneddu meu su mundu est gai A sicut erat non torrat mai. Semus in tempos de tirannias, infamidades e carestias, como sos populos ruen che canes gridende forte cherimus pane. Famidos nois semus <hesitation> famidos nois <hesitation> nois semus mandighende pane e castanza, terra cun lande, terra <hesitation> ludu, torrat su poveru senz'alimentu, senza ricoveru. Cussas banderas numeru trinta de 'inu bonu mudana tinta, appena mortas cussas banderas, non pius s'osservan sas imbriagheras. Semus sedidos, issa funtana pretendet s'abba, parimus ranas, laureados <hesitation> busciaccas boidas e ispiantados. Adiosu Nanni, tened'a contu, faghe su surdu, bettad'atontu, e intantu l'ides: su mundu est gai Non torrat mai. S’attera chi m'ammento este s'andira. S’attera chi m'ammento este a s'andira. In sa piazza 'e Bosa passizan a Pilatu <hesitation> donzi ortada 'e die. In sa piazza 'e Bosa, mama tua t'at fattu pro incantare a mie, pramma deliziosa. Unu fundu 'e pirastru est prontu a lu mazare, est in colore 'e oro. Unu fundu 'e pirastru, non ti brinchet su coro, lassamilu toccare ca so' pizzinnu masciu. Fantinos curren 'a caddu nudu, chena sedda, e chena briglias. Fantinos unu saludu a sas familias vostras dae sos nuoresos. A Santu Franziscu ando, e mi lu giamo a boghes dae sa cumbessia, tottu sa cumpanzia, sos chi semus inoghe duremus a chent'annos. Duas culumbas faghen su nidu Umpare in punt'e un arbure, cando mi l'as a dare, unu <hesitation> de amore a fura 'e mamma tua. E poi su cantu de sa protesta, procurade de moderare, de moderare, Barones, sa tirannia, chi si no, pro vida mia, torrades a pe' in terra. Dichiarada est già sa gherra contra de sa prepotenzia, e cominzat sa pascenscia in su populu mancare. Mirade ch'est azzendende contra de ois su fogu. Mirade chi non est giogu, chi sa cosa andat <hesitation> abberu. Mirade chi sas aeras minettana temporale. Zente <hesitation> cunsizzada male, iscurtade sa 'oghe mia. No apprettedas a su poveru ronzinu, si no in mesu caminu s'arrempellat. E non 'nde podet pius finalmente a fundu in susu s'imbastu Non nd'at a bettare. Su pobulu chi in profundu letargu fit finalmente disperadu s'abbizzat ch'est in cadena, ch'istat suffrende sa pena de s'indolenzia antiga. Feudu, legge inimiga a bona filosofia. Chi siat una 'inza, una tanca, unu cunzadu, sas biddas an donadu de regalu o a beneiscione comente unu <hesitation> sos omines et feminas an bendidu cun sa cria. Pro pagas mizzas de liras, et tale 'olta <hesitation> pro niente, e millinas de persones servin a unu tirannu. Poveru genere umanu, Povera sarda zenia. Deghe o doighi familias s'an partidu sa Sardigna, divididu <hesitation> s'an sas biddas In sa zega antichidade, però sa presente edade, lu pensat rimediare naschet su sardu soggettu a milli cumandamentos, tributos, pagamentos chi faghet a su segnore, in bestiamine e in dinari e in natura, e pagat pro sa pastura, e pagat pro laorare. Meda innantis de sos feudos esistian sas biddas, comente a bois, barones, sa cosa anzena est passada. Cuddu chi bos l'hat dada non bos la podiat dare. No est mai presumibile chi volontariamente apat sa povera zente <hesitation> zedidu A tale dirittu, su titulu est infettu, e sas biddas <hesitation> reione tenen de l'impugnare. <hesitation> Dae pustis sun istadas ogni die aumentende, a misura creschende, sezis andados in, non bos balet allegare cun minettas de prejone, cun gastigos e cun penas, cun <hesitation> cippos e cun cadenas, sos poveros ignorantes azis forzadu a pagare. Castighende sa maliscia de sos malos de su logu